<hesitation> Blues music hi, alawchua nahi. <hesitation> Pueem ema, <hesitation> African. Haw, <hesitation> USA sa langa an omlaile. <hesitation> Musit. <hesitation> Taga an entuin laya, alawchua nina langa. <hesitation> An lungay na te, an beidon na te, <hesitation> an tinrim na te. <hesitation> Heeng tehimangin pla, nal le'eril tak tak hian laupua. <hesitation> An mangana te lanchua tia nana. An lapua per hian, niin kasia. Ama erotsu, <hesitation> aron trang tsawze la. <hesitation> Midum, <hesitation> nikhear lau tepon. He music hi, alawtui tsawin. <hesitation> Heeng, an lau atil laya. <hesitation> Tun tling hian, an lar em em ani.